Ri chkop a veces chemo kb'an ksak jmol mis q'oos mis a veces keqmul wi' q'oos para que asi kmolkib' qaal kna' tew kk'ob'ik tlawi' a veces queb'an ruk' k'im o aveces suk'k ju como se llama ruk' che' keq melul wachi' mismo kb'anla' ksoq wi' para que asi kb'an vivir kib' para que asi rapidito digamos que kikíb'ik k'chi' kb'anla' aveces k'b'an pjuul aveces k'o kb'an chu che' a veces kb'an jun taq q'oos xe' k'im recha qal ke' kmik wu ral chkop wu kiq taq ke' k'osb'ik aveces tawi' kb'an wu sak wi' rapidito ke' k'ob'ok tlawi' porque si no ke' kmik y aveces ki' chuknmik aveces mismo chkop ke' chunik tawi' ajsik aveces todo va entonces que k'ob'ik k'chi' y b'an wuk sok ruk' mimo queb'an ke'q mu'l jun parte chik qek b'an chi' ksok ruk' a veces ruk' como se llama y que kób'ik k'chi' ik'ob'ul qb'an ruk' mimo che' qmulul qb'an saber chemo sarcrificio qb'an chku chkop reck ke' keqb'ar ri como se llama pero ahi ke' k'ob'ik ki' k'osb'ik a veces ketew pero atre' tla' ke kowi' kpee jab' chkiij pero tla' ke k'owi' y asi Qal ke' kmik wu raal ke' k'osb'ik k'o chkop k'o por lo menos chkop kuk a veces ki' kób'ul pk'b'q' che' ke tew k'olik pero tlawi' ke' kób'ul para que qal ke' kmik por ejemplo wu imul kb'an ksak pu wu juul rech qal ke' kmik wu kal a veces todo va pitz ke kóbík también a veces k'o rtiempo ajwi' rech'nem ke' k'ob'ik taq q'oos ke k'ob'ik chi' tlawi' rech qal ke' kmik kuant ke' k'ob'ik k'chi' y que nomas que también bastante chkop ke' k'ob'ik a veces xew k'olik wex jab'an lo mismo chej chq'ob' a veces mich'ich' ik'ob' tlawi' ki0 k'ob tlamwi' para que así ke k'ob' ajsik verdad y kewa' nodiy todo tanto chkop ke k'ob'ik mismo kb'an luchar quib' chemo para sobre vivir chuwu tiempo y que wa' chi' digamos y chkop k'chi' ik'olik para que asi qal ke' memik verdad y bueno xewa' chi' ahi no mas